Poisyet nepa sapunit anan sapunit ko kikoek kiit nekararani, kikotaret piik eng tililindo, kii kieng kenyi kokimokomii sapuniiti kokiimikei piik misiing kale kikitue talopotyeti salee kende peek kekurkureni keunekei lakini ranii kikoit sapunit kiunee tuguki, keunee kooti komii nekechape koek peeki, kesing'ee sapuryonik kotililitu. Sapunit kikoyai kiiy tukul kotililiti, sapuriet akot ndelal maati ipel kotuit ipicheng sapunii nguung isinye sapunit kotililit sapuriet atimenae ile kakepel sapuniti keny sapuniti keunee ngoroik, ke keunee ngoroik keunekei siketililitu, simaking'ute kayotik kayotik mii sapuniti konyil chechang'ii mii sapunit nekeunekei mii sapunit nekeunee ngoroik, mii sapunit nekeunee tuguk ako mii sapunit ne peek nekeunee koot sapuniti, koyae tukuk chechang sapuniti, kikokon kelchin eng ng'alek ap tililindo ing ngalek ap. Akot keunee kapchoisyeki kopoisye sapunit kora, ingawa sapuniti komii eng eng groups chechang'ii. Mii sapuniti, konyil chechang'ii, sapuniti kikokarniti amuu inyoru chito ko kotilil nyoru chito kotinye kot kotinye aruput nekararan ngosirto chito kole ikase ile mitei aruput nekararani, nekwerukei ko sapunit nikikoyai kokarnit tililindo. Sapunit kora mii piik chetinye sesenik chikafugan chepo chumbek, kounee sapuniit kora sokotililit, kiunee tuguk chechang tindoo paisyonik chechang sapuniti ako sapunit kopa tililindo nekei kiune sumek, kotililitu sikileti kokaiunee sapuniti, nikikechap koek peek. Sapunit kotindoo kasisiekchechang tindoo kelchin eng chitukul nechame tililindo.